أنا أفضل فقدان السمع عن فقدان البصر، السبب أن البصر <hesitation> يعتبر مهم جدا في حياتنا اليومية، يساعدنا على التفاعل مع العالم من حولنا، ونشوف الألوان والأشياء الجميلة، فقدان السمع يمكن أن يكون صعبا بس ممكن أتعلم لغة الاشارة ، أو إستخدم تقني مثل قراءة كفالة التواصل، كمان العالم مليان بالأصوات بس أعتقد أنني أقدر أعيش حياة طبيعية نسبيا من غير سمع.